Ny tena mahasamihafa ny soavaly sy ny apondra, <hesitation> ny apondra aloha efa fantatrisika fa entina ilazàna ny olona <hesitation> somary tsy mahay. Dia izay izany amiko ny mahasamihafa an-dry zareo hoe, satria ny apondra tsy dia marani-tsaina raha mihoatra amin'ny soavaly. Ny soavaly izao tena marani-tsaina be mihitsiny ampiasaina amin'ny zavatra be dia be. Na tapenana ary ny masony dia mety foana anefa ny apondra <hesitation> somary tsy ohatr'izay.